Yaka ifame sube tul alafole lau amra makafe maka halafeli ese kalabe tule meun yahili sef ya arafo tula am lai, lai ya kifnai na, <hesitation> buna buna lo esan <hesitation> amra makahutei kalabe tola maun <hesitation> buna sef yaka <hesitation> ya ihuano <hesitation> felbotin bole yak maitua yakahe asa <hesitation> udakdak ho ulibo se matani sa <hesitation> safa kalabe tule huen ha elatu ai ou mau kai hohola huan yaka he yaka ita ra eme abunaya <hesitation> ela ra ta ela rai <hesitation> bitai huan hiti ibuna <hesitation> loto amra nakalala maun ikasyam yakam hute man amai sifuan ifnai na ma <hesitation> bunam ra esen se bala hote me debala foli lau amra ese ne meun <hesitation> ama ute bala amra kalatana maun am abalya yatina yaka. Alabe tola enok, holohe lei yakahe. Am tum raife am tak he <hesitation> am tak emlai, lai waisola ma am ote esan <hesitation> ipi yama loto babau la maun, am hiwe na ma no am tala <hesitation> buklau tu am raife ni meun tu am ra yana nim, tu am raife ma ama rase, am raina raseme <hesitation> am bese <hesitation> sef am fele <hesitation> am unani kela maun am ese lau. Am es am lau huan, am raif ni tu am raina tu raseme si huskoni raesa na maun, abele lau ote halu <hesitation> mimina. Leu sia ka, asuda honek lematana bele eli manik ita hunaman, ita foliman am em lau, lau amca sampi ni amra ufai mam cacarita ra <hesitation> amra balia ira am huteyo am raif neni tu amra ama rasi me saka ala ipi alai babau lamai tahuna hua boli ira he holo.